Peet q'aram keh keh ahpa' wula laa la sa botoon ahpa' kichupum y nkitakem laa la la sa ch'iich' después nkutum keh keh ahpare' este qa'sa re' rikamaniik qakere' rikamaniik cada kataq kotaq je' botones ke wul chipaam la sa la sa ch'iich' je' tii la reh llamadas je'tii reh ahpa' laa naa b'anam ach'al y toqom q'aram pa keh ke ahpare' tah moodo kichapam y je'laa kik'axamaj juntz'ep chah maas porque je nkik'ar je' yo'jik